<inaudible background sound> ʻO ka ʻaha hoʻāo kū loa i koʻu makemake ʻo ia hoʻi ka ʻaha hoʻāo i kūkulu ʻia ma luna o ka ʻike kuʻuna akā lawe kahiki ʻia nā ʻike o ke au hou a ʻāwili pū ʻia i loko o ka ʻaha hoʻāo. Manaʻo wau he mea nui ka mālama ʻana i kekahi ʻaha ʻaina e ʻai ai nā kānaka e male ana a me ko lākou mau kākoʻo kekahi.